Mbɛ bóo mande mande nu táá wakɛ, mbɛ joojambá táá, mbɛ sákíi táá, mbɛ kpɔŋbóo táá, mbɛ <hesitation> wɔlɔ táá, mbɛ bóo mande mande nu táá, mbɛ jɛɛ mbɛ kooso táá, kooso bóe, gboŋgboŋ bóo, gbɔɔ bóo mbɛ a gbi táá wakɛ. Kumu pɛɛ a bɛ ŋna bɔe niyɛ ŋna táe lɔɔ mbɛ táa na mbɛ ŋna <hesitation> mbɛ joojambá táa mbɛ a lɔŋ. Bɛmaã mbɛ táa <hesitation> mbe táa kaŋ mbɛ to a saŋ, mbɛ a túu wakɛ lɔɔ ŋna yayɛɔ ŋna ready kɛ ŋna a kúubɔ mbɛ a táá mbɛ a lɔŋ, joojambá, sáakíiɛ, gboŋgboŋ, wɔlɔɛ, kɛ kooso, kɛ gbɔɛ, kɛ gboŋgboŋ mbɛ a nuã nu wa táá. ɛi jɛɛ, saamã a kpɛe mbɛ táa wakɛ mbɛ lɔŋfeŋɛ saŋ, mbɛ kɔɛ saŋ paiɛ wa ma, ŋna a saŋnde kɛ ŋna jɛɛ mbɛ túuɛ saŋ, ŋna túuɛ saŋnde mbɛ kéefee saŋ mbɛ feŋmɛsɛɛ kɛnu kpɛɛ saŋ, kɛ ŋna wonde ma, feŋ mu lɔɔ ŋ bee a saŋ aa mu nyiɛ wa. nyiɛ wae mbe i saŋ, bɛmaã a bhii wae ŋna kaiɛ i táa wakɛ jifɛ ai na nyiɛ la kɛmu ŋ kuŋ a táá. Kumu pɛɛ saama mɛɛ <hesitation> ŋna bɔe niɛ ŋna táe, mbɛ táana lɔɔ mbɛ sákíiɛ kai kɛmu ŋkuŋ wunde maã, kɛmu ŋna leŋɛ a bɔe kpoo káa naa a nae ama síi ɔɔ ai to táa ai sɔ mɔ kuma lɔŋfeŋ la koa. Mbɛ boo bhii nunu kpɛɛ táá wakɛ, boo mande mande nu, kumu bɛɛ fɛɛ joojambá mɛɛ bɛ, mbɛ a wa lɔŋ na wɛɛ, amu mbɛ jɛɛ mbɛ ŋna feŋmɛsɛɛ nu kpɛɛ saŋ, a bɔɔ hiŋi jáfeŋɛ bɛ ŋ boo mbɛ táá wakɛ mbɛ ŋna- mbɛ koosoe saŋ Mbɛ fɛɛ mɛsɛɛ kɛ mɛɛ kpɛɛ saŋ mbɛ na a la mbɛ a sii, a bɔɔ hiŋi kaiɛ a lɔŋfeŋ suɔɛ bee, kɛ ŋna a fɔ ŋndɔ oo, Lɔŋfeŋ mande mande nu kɔnde lɔŋfeŋɛ mɛɛ nunu a wa nyi. ya tie a bhii bɛɛ lɔŋ na, lumbee nu, mbɛ lumbee mi wakɛ, lɔŋfeŋ mande mande nu mbɛ a nua nu wa fɛma mbɛ a lɔŋ. kɛmu lɔɔ mbɛ ti ŋ bɔ mɔkɛndɛ́ nu fɛ mbɛ ti lɔɔ, ŋboee i ti lɔɔ bɛ ŋmai, ma ti lɔɔ nu jáfeŋɛ i ti ŋboo wɔ mbe lɔnfeŋ bɛna lɔŋ, bɛmã mɔɛ bɔɔ bɛ jáfeŋ kpao na kɛ a bee lɔnfeŋ bɛna lɔŋ. muã mu nu bɛɛ mu bee jáfeaŋ kpao naa mui lɔŋfeŋ bɛna lɔŋ wakɛ, kase gbi bee kambá mai ko mu lɔɔ bɛ muã boo mɛɛɔ kokpɛyaa, feŋ bɛ muã mo baa nu boo kɛ anu bee mɔ basa.